Ñaa tana takate saama ra taku viti yo'otu tantoo sama iyo ra ñaa kuaayu tava ñaa yia'aka yaa kua'aka yaa ntixio tixiyu taiara, tixiun taaiya tukuu ntii tuku su sama nte'e, saama yukaka ta ixiyo tuku ra tavantitu tukui si'io kaña kuu chiatuka ñaa kuu ña'a chiatu te'eka ra yakura un xina ñu'u su yakuu chitu nte'eka kuaña ta'a kisi tu ñaa takatia saama ra chiayu na'ama chiayu ra ñaa tiamia, tiamia takatie miru, takatie miru ta xi'inu mii sarua kaniva tava tavaya ra kuayu kani nu'uyu kuini ra, saa taja tuku saama te'eka tukura tanixinu tuku saama nte'eka ra saa keje ña'a kuu sama yia'aka, saama tixika ika ku nuu chiayu ña'a kuu na'ama xian ya vasi inka ta'ata niiloka ra saa tuxia'a looa ra, ñaan santa'a takatia ti'i saama kuachi saama suva, takuñaa xiatu luntuka takuu meriaka takuu naa takumii ña'a-ñaan jorra kuachika tukuntii tuku ñaa ika ra ta'a takatia ntiiya chi iku naa keje ñaa sii yaku ñaa unm tiu'u samaka chin xiakua taku ñia'a i'i xia'ayo takura xiakuxa ra koo ku'u kejeya ikara sachi osava takatia nta'a ñakara unm tanasa tako'otu kara xina ñu'uu sama xiaaka takatia chi'i naama yuya chi'i ra takatie ra saa taa nike, nike tu takui. Yaa xiaa ra sachaayu naama ichi ra yaasa takati, takati ku'u ta'a, ku'u ta'aya saara un taxa takatia tinaña kuu saama ya'aka ra saa kixiatuku sii vitu saama nte'eka, ñaa saama suku a saama yaa, ya tu'uju a ñaa kuaka a ñaa, taka ñaa takatia tuku sanii sa'a tuku xiia kara taxinu sa'a takituku'u yaa yaku chiatuka yaku ñia'a titusu te'e kara sani kueeni, kueeni takatiñaa chi te'e tikua ra, te'e tikua nantoa, te'e tikua kara nua ve'eñua ra saa tasaa ñavara, ta'antu takatiantu yo'o nuu koo takui ko'o ve'entu ra kua'antu ta tuute sika'a chichisuva kuantu nu'u yu'u nuu takatientu ra tuviya mie takatientu sa'a kisiantu ña'a ta hora kuxiañuntu taa ini saa kisiantu ra unm vichi ra kuña'a chi iyatu, tuviti ra iyatu takatie saama ra ko'o ntuxia kuaña takukuio nu'ua chi sia'a naa tayoa chikayo naama chikayo ra, takasio ra tatuñioa ra kuayo sa'ayo tiñu, sa'ayo takuu mi inka tiñu yio nu'uo ra tani natikoyo i'i nuu hora tatikoyoa ra chiyavaa chiniya chini kuniua chini tuya ra santaa tavayoa ku'u kataniio santaa naa savichi luoka naa kani loo ka tachi nu'ua ra saara takosoyoa ra takanuyoa, tajaa vaayo chi ko'o ntee tuvaaka vichi chi, vitira ya yiuvi vitira. nii kutuvatu, kutuva tuna ntichika sa'ana tavana ñaa takatie saamayo ya nuu kuki'i ña'a kasia yoa tiitu ñaara, ña'a viti ra saata yaka takatiantu.